kitaab annin somme jelladhee lilla irra gamaad Caucassian chalk circle edden .caucassian chalk circle kuun, kittab gaaf nuun secondary school jirr somnee duub kitaab suun kissa cholle inama gamachiift kabaa.